إي طبعًا، أنا أقرأ حوالي من عشرة لخمستاش كتاب في السنة. بالنسبة للحياة كلها، يمكن لتقديري إني قرأت حوالي مية وخمسين لميتين كتاب، كتشده يعني؟